زموږ په هېواد کې د کورونو بیه په وروستیو څلورو کلونو کې د خاصو شرایطو له کبله ډېره ټیټه راغله. خو اوس دا بیه بېرته پورته شوې او یو عادي کور کېدای شې په اوه ملیون افغانۍ وپېرل شي. په داسې حال کې چې څلور کاله مخکې د همدې کور بیه تر لسو ملیونو افغانۍ وه.